ତୁମ୍ଭା ହାତା କୁ ସପ୍ପା ପ୍ରଭାଵମାନ ଜଲୋ ଗରମ କେଂବା ଥୌଂଡା। ଦ୍ଵାରା ବିଜାନତୋ ଫସ୍ଟ ସେଟ ବଂଦ କରୀ ସାବୁନ ଲଗାନତୋ। ହାତା କୁ ଉମ୍ହେ ବଟେ କହସୀ ସାବୁନ ରେ ଜ୍ଜାଗ କରନତୋ। ହାତା ରା ପଚ୍ଚା ପଟା ଅଂଗୁଥୀ ମଧ୍ଯାରେ ଏବଂଗ ନକ୍ଖା ତଲେ। ଭଲଗାବେ ଗଶନତୋ କମକ୍ଖେ କୁରେ ସେକେଂଡ ପରଜନତୋ। ହାତା ମନ ଦେହରେ କହସୀ ସପ୍ପା କରନତୋ।